जिब्ल अन्घ फिवे मिनुते लो दुन्गो अन्घि थकै। लुन्छ् पने ननि जने थकै। एब्ल अन्घ अलु रु नने जकन् अर्र दव्दे यु नने जने कु बस् खन्गन्। मनु नबु अलु हु जन्गल्। उन् खम् जन्ग्ल बसेरो पने है। अर्र गेसव् है। प्रए। जिब्ल थबने जये अर्र दव्दे यु नने। एब्ल ओम्लेत् पने ननि अबु। मन्से एअसिएस्त् वय् ओफ् मकिन्ग् म्य्सेल्फ् अ मेअल्। दि जये। जने जहनब् अन्घ बसे मुनिको थै पोबन् अन्घि थकै। फिवे मिनुते निगे जेरो लुन्छ् पने ननि थकै। <hesitation> भेने त्सयो अन्घ एक्स्त्र बतेन् पोर् बने निल् इस्कन्गन्। <hesitation> त्सै दिसोन्ग् है। त्सै द्जिओन्ग् अन्घ बन्सिन् मिन्कम् कुगोब्ने हबिन्। अर्र मुज मि जने हबिन्।